Cula li al e propi 'na coza che sai nen, dovru ël curry për tante coze, tipu bütelu ën la frità ën puer, però fe 'na coza cun ël curry n'ai propi nen idea